Me figuru que se comunican polas movicionis que hazin i algotrus por mé delos sonis. Ain bichus que se comunican por mé de sonis; un ponel, los grillus cantan palas hembras atrayel. Amás, angunus bichus, comu las abejas, hazin danças pala direción la destancia delas huentis d'alimentu endical. Alogu otru mu corrienti paquí es la chicharra, lo qu'en castillanu l'izís cigarra, que tien un son assín mu comparanti col grillu.